المشروع الي اشتغل عليه حاليا يتعلق بال بمهنتي في الترجمة يعني اسوي بزنس خاص فيني وانا وايد متحمسة له لاني قاعدة اجهز له من زمان ووايد مستانسة عليه يعني وعندي امل انه بيكون يعني بالشكل الي انا يعني <hesitation> أتطلع له